سب کے گھر میں مشیناں ہیں کپڑے دھونے کو اگر تم نہ ہاتھ سے۔ کپڑے دھونے کریں تو تمہیں پہلے سارے کپڑے اچھے بھگو لینا۔ <hesitation> سابن پاوڈر میں ڈال لے کو سابن پاوڈر۔ اسے ایک گھنٹے سے زیادہ چھوڑے تو بہت اچھا کلین ہوگا۔ تھا ایک گھنٹے کے بعد تمہیں <hesitation> کھٹا رہتا نہیں کپڑے دھونے کے کھٹّے۔ کے اوپر دھوتے ٹیم پہلے تو ایک کپڑا لینا وہ کپڑے کو۔ اچھے سے سابن لگانا، سابن لگا کو پاؤں کے طرف مطلب۔ پینٹ ہے سمجھو، ابھی جینز دھو رہے تمہیں تو پاؤں کے طرف بہت اچھے سے دھو لینا۔ کلین کر لینا ان کو کپڑے کو بیوان میں اتنا ہونے کے۔ بعد تھوڑا ٹائم ایسا چکٹّوں پر مار لینا، تھوڑا <hesitation> مارنا بولے تو۔ جادہ زور سے بھی نہیں، اچھا <hesitation> باریکی سے تمہیں تھوڑا۔ پٹکے تو اچھے سے دھلک ہو سکتے ہیں۔ اور برش ہوتا کپڑے دھونے کی، اس کو گھس لینا، گھسنے کی بعد دو تین بار پانی میں ڈبو لینا اچھے سے۔ اس طرح سے تم اچھے سے کپڑے دھو سکتے۔